عموما نحب شهر أوت لأنه في شهر أغسطس تبدأ تنقص السخانة حيث يكون المناخ معتدلاً جدًا وتقدر تروح لبحر، <hesitation> الشاطئ ولكن يجب أن يكون نهاية أوت، نهاية أوت بداية سبتمبر، هذوك هذاك الشهر يعجبني نهاية أوت وبداية سبتمبر البحر مازالو شباب شوية برودة ماشي سخانة بزاف.